Pushti rang menga romantika, sevgi va go'zallik bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha yumshoq va samimiy his-tuyg'ularni ifodalaydi, shuning uchun u ko'plab bayramlarda va sevgi sharoitlarida ishlatiladi.